Fandrehetana jiro na interipteur ah de miraikitra amin'ilay fil ah misy ny ampola iny ihany, <hesitation> misy a-efitra anakiroa io fandrehetana jiro io ah de tsindrina ny ilany rehefa amono an'azy ah de tsindrina fotsiny ny ilany rehefa andrehitra jiro.